Eeh rapii ii rapisheek ko- ko- kowale sapeet amu intimetindoi rapishek ko- ma- ko- ma- ko mamii kii ni ii- iitindoi amu inditindoi rapisheek inyoru amitwogik, inyoru kei tukul ne ke maach, imache ang'ot iwe eee rutoi ko imuuch ang'ot ilaany kari amu itinye rapishek, ko ndimetinyei anyun rapishek ipunee nee akoi iit lewendii ndewendii le loo leteno yuu ak taon, ipune nee akoi iit taon, ma lasima itindoi rapishek, sikopiit ipuun, ko rapsishek kora ko kararan amu ngitindoi rapishek, ko mo koi reruun amitwogik, makoi rerchii lakook kuuk ama kionu lakook kuuk, ara kyakeer ane ale rapisheek ko tukuuk che pa maana mising amu yae kei tukul eng' sapeet ap kotukul.